Samiirə n go'rəs sən gee tinkai usi baak m babaak m baa kou ɓant kou ɓant ni ina uni n ru sə n okso daa miiz pu baakrə haa zakarə miirə noka ena dobs baak ko bəna ya ena ree dobsək baakrə se e korəs ena korəs dəna wumsa zan nandə see koos ar ena koos ar sommo səmam na langto see ta' dokt dokta kowa ɓantət see ta’ dəna niig totənan see ta’ dokta eti eta’ dokt kouwebi na ɓutə sə woos na keetə e zaa bee e been tuul na na’ puni esak mari zaa sə i kamta tetak pa ena beesapau koobi sə gə bən na zaa na daktə e zaa ya'rə daa ittibo taarubo səna nootə wo'os na keto daa zaa bee sommo̱ mona beegə mona punaa səgsa gwa'as uti wuta buiya ai aza aza yako o’ oga ekaro te'ka mam gəsə lang gəna bòtə wo'os azaa dəna yansarəndə saa zaa ayan apu beek koupro apu beek koupro apu yankrə haa dəna zakn sə zaa sə a ɓamsən yansan mona ɓamsaa yansaa mookgə esakgə una piti sə seetə pa a gətək saa baaro espa a zo’ dəna kou pu'sənnan haa ookaro wakate a zur gittəz kouna ma'sapugə zo'o'ka mona puna gull saa gab saa uu gulla gittəl nok a og'on ana a kinkau a nan o'ka too ri erizə saa gap saa zo' baala mook dəna roon dəgə nangyi i pii pa a oo ləiya wo'ossəi naatongki nok kaa iisi laksəka baakpa to mona zaa ɓomsa pu a eni sommo git oǒlən nazgə a ɓaa koo moob mona ɓaasapu koub saa zərdii a zərdii sə kisə o'ka ri'erè zinarə ullət taattə ko nattə na kossapu sə azaaa a ɗe’ mona ɗe’ a ɓaggə ɓamsə paa daari eri ullit ittərə nekaro tattə bən mona bo toogus gə. I gum yarwanirə sə i to mazza do'ozzəz bog wak sommo sə mari keetə sə ɗe'su koubirə sə i zuu yarwanirə gwa, esakgə gəəpu gwa’ sə galo sai netta seetə go'rə goorət to kouwa ɓant boo ban zokak tomsa kowa ɓantəu pu tumma mo̱a a sii kunus a bou bon iya bog waka doozək kai a ru'run kon saa regə ai sii sin saab saa bo’ a sukssun sanir saa teb ni go'on pak pipa suksaa gwan kowuwak pii ayi lams na zerak pii gwan kouwa ɓantəu kouwo bibba bee abbo ar ukarə mas na laa tet sə boon hi npu dookrək kouwa bibba gə i sisin saau ina esa tetgə i dooska bonge mona ree laa kou ko namnan i-i-i-i sottəpa a nam riveri sə a sin sau ko ma'as roopa ma a le'eklen saa bo’ ale'len i sisa sau naa ɓətisaa bo A bo’ a regə so, dog dəta don ɓingsang na kou ɓant saa regu kou ɓant sə i sii sausi i bo’ neta a kamn kou ɓanttat pu tumma uni mii okso daa miiz baa see baa yam haa sə bil pen sə dae ri eri na baba sai a baban kou ɓantta eti ana sa'aka eza tottəngə uni fə, baba zaa fəfən kou ɓauttə te'ka i faasingba i faa singba bantta etirə te’ mona pu baak rəgə i faa to gwa’ e gwerirəgə maz na faa kou singba bantə te’ gə ina ɗe'gə kou singba kou kiizən na ya'az na kiizi ina baagə i mas kou singɓa kou kiizəp kou ɓanabo kou ya'azəp to kou ɓaut puna tomte tumma a pe a le'len pe'ka a esə do’ net a dogərlan saa kees sa esə monasu’ bikrə mona ɓəs atikləs sə suke roi i de'si nok wir na go'pa zukeei i gənni gən bikrə si sui si dési Pu tumma ana le'sa go'on kou ɓautan nok riik <hesitation> kou ɓantgə go'gon emariya gwa'ai gwerirəgə nok riig ipu orukarə netaza esat sə tet totə te'at uno sə mari baa kou ɓant pa mari torpu barək neta zukatto, una puna ɓoma zokrəmpa re'sataat doka gə ina baa gə i baa nok neka kouwuu pa i baa nok təkɓa na we'erak wodu na guma a tamdə kur gwaagrə ri ang ma'am na buu gə i ka'tə iro'omo ko i bogo i-i-i-i baa ban də diim do amma baaka gwa'roz ee gweri si baak aa eki pa na worup ko kita kiiza pazzya uzə le’ ru'ka kou ɓant pa kou ɓana ru'kaa ullək maa ɓərɓən baar ina dəng maam saina ma'atə sai durə yaaz yaazna ootə pu pot pot sommo səi kamtək zum ina zaatəpu zum səi kuu dokanbo i kam naara gwa'alloi nam billə ulə i namn ina zasapu ooka səi duro sə iru kou ɓant kita ki'a esaie le'ru'kapa Kita kia esakaigə i le’ ru'ka pa noka i le’ sə i zo sə i rútə na ru'sazok puritkə pun na pu'rətə sə i lams sə i koossə otə saa gee də təmma koun rəm sa mee monge koub oopu kita kiiza meez gə na ɓitə ar ye'na gə meemen bonge koub oosap es sə pe'tə net sə zaa zibrə kou doka gə zib kou kəllə sə ɗo’ gns tingrə sə kamtə sə esə ya'az sə regə to essakgə yanga kita kia essakai i keesən pu kou na'rə pap ina ya’ ya'n neta ya'yat uni maz na rek sə kamtə mo gumba kamtə mo kunup kamtə kwa'i pipakaa maam pipa kaa zoka mazzək ro kou ɓantə daa zok ab unə bo'rə ina ru’ i og burə pa yangi i esak i ruu i okso ripa mari daapu baaka amma miigə haa ri ak l pii wi'a mii piriniriai ipu baak kou ɓantə mina kina ar n baa ban pe pensə kam n yingətə yam yinguprə a le'len sa kam kpou waewi saa yingə arii ni go'sak taasauwi rigaya a kam sa kam Weess piipa gwankima mari i iin baakəna pak ma esbo uri i go'ro na'rə pai l torun puk boka wakro waka na'rə pa esak kou ɓantə puna wees uri i gəəpu baakrə amma noka i yingəkənnak nok kou ɓanteu ri ak bo'rəbon wees tumma mariro iya ibogo wakkairo i le'len sa pe’ bugu saa yingu mu'zu’ taare na komnai bugu muzo irima ri eni bugu essas bo ningkagə tondirə tonz arii kou tasai zur uni tonz muzo zu’ taare tondi taare to uno ina ro bo'rə esan uri laan wees miigəriak ni m pagən riakgə miirəgwa’ kiiza miiz na yangi miina so'ki i le’ lensə ru’ kou ɓant sə i rəgə ribo gə bən kitaki uri iibo gə bən.